Mi yeloto mi tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude hakiliɓe ɗiɗi, ndee o waɗataa miɗo njahata njiddude moƴƴaare ngam ngal sagoje. Nde o waɗataa miɗo njammbude fiyaangu ngam waɗude ɗe goɗɗe, miɗo waɗataa waawi nafoore jooɗude.